मलेशिया रो संस्कृति घणी विविध अने रंगीन होवे, जिको मलय, चीनी, भारतीय अने आदिवासी परंपरावां रो मेल छे। इस्लाम मुख्य धर्म होवे, पर बौद्ध, हिंदू अने ईसाई धर्म भी अपन पहचान राखे। पारंपरिक पहनावा में मलय लोग बजु मेलायू अने बजु कुर्बुंग पहरें, जबकि चीनी चोंगसम अने भारतीय साड़ी या कुर्ता पहरें। <hesitation>